Saa an stor daan ditu, reidu atan an <hesitation> stor daan ditu shong shong te yawm te ta. Atudu fritcha daavu otok te anya. Soan inge <hesitation> henghi maase atei rei ofar lo. Ta pakalbe tung tsu i deep freeze top anita. Deep freeze ara anda <hesitation> inge akhan khang tirve ka, khang akhan hei moisture te lu te lo. Ta moisture lu lo soan khakha aakung hei khatei anda tuinda soan pakalbe le tung tsu hei dry age antea ta soan. I kami a mita khaa tia an pula soan anda topa. I kami tia khang an moisture soan soan hei brining an ting kariya. I moisture soan soan hei heat shock ta soan tumi soa tumi atu reidu an khai topa soan an moisture soan soa soan. Inge <hesitation> reitak anda tat te paa maase neidon tsong kami apon laa angkhaa. Anziat faaya atungan pangkhaa so hei ala eitak tuinda. Moisture lu lo vangkhaa atungan pangkhaa soo. Apong atei lawa atxe mi mi lo.